Arapoa oipota jei jokuae ara naye yandeipi reta opoko oñopuano onboipi oñopuano jaeramoko jokuae arapoa jei supe reta ouko muawi, oipota bi jei jokuae ara ipaye baereta oiporu winoi jokuae mua oyapo bae